Mi jodan be mako mi ema mo dume be dume o wadi ha nyalande mai je wati o torri masin do? To o yecchi am sai mi sawra mo hadow ko handi o dinga wadugo ngam ta o torra sai mi yewtan mo halaji beldum je o seyata, mi sonna amin nyamdu je o buri yidugo min nyama min yara njarateedam.